मारे अगर कोनी छोटो कट लाग जावे तो मार्केट में कई प्रकार री एंटीसेप्टिक क्रीम आवे जिकी लगाऊ। एक डिसइंफेक्टेंट आवे जिके हु कट धोवणो जितरो भी खून आयो वो साफ करणो बांरे रे बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी जिके हु थोडा दिन हु सही हु जावे। पर खून साफ करिया बिना भी सीधी एंटीसेप्टिक क्रीम नी लगानी।